Boina tuna mulai, kaugu, ina varvai kapa ure kaugu mana nauva, <hesitation> ati ra balana, kaugu mana nauva, a mongoro kakit. Aumana kir dia ki ati, dia ki vurvurbit dia papalum tara umana, enena taon, <hesitation> a paupau ka a kari. <hesitation> I peal mat kaugu mana nauva. Ma ure ginigira pina gire diat, auva, aumanaka iau pait ot paia pi iau laume diat. Turpa ara pire diat. Ba ave tata abara ra rot. Ave varvaula. Taumana pa iau pait ot paia tago dia va vailik, kan ati <hesitation> ra balanagunan. Bea kir dia va maravai ati. Io kir iau pait ot paia pi na, gire diat bea ina laume diat <hesitation> a mongoro kari dia laun ati, ave varmaliurai ma diat, iau gire diat, ave tata, ave, gugu varurung ta umana pakana.